الكوارث الطبيعية تسبب دمار ومآسي طبيعية، لكن الجريمة تسبب خوف وعدم أمان في المجتمع. العيش بدون جريمة يعني أمان وثقة بين الناس، وهذا أساس المجتمع السليم. أنا أميل لعالم خالي من الجريمة، لأن الأمان أهم حاجة للناس، ومعه نقدر نواجه أي تحدي آخر.